هذا موضوع أني أفهم فيه واجد. لأني يوم كنت صغيرة كان صعب عليي انام في الليل. لكني تعلمت جم من شي صرت احفظ اشعار اقراهم في الليل وبعدين هذا يودي أمم الأفكار السلبية اللي تخلي الواحد يعني يصيده أرق. وبعد أعد واجد أشياء يعني احفظ قوائم طويلة وصار أسهل عليي اني انام.